अ प्रोफेसियोन् भुन्ग्अन्ग्ब गुबुन्-गुबुन् रक्सुम्नि प्रोफेसियोन् ऐअ। गौ हब गुबुन्-गुबुन्। सोप्न हब गौ ब गौ लन, गौ ब गौ प्रोफेसियोन् ऐअ। अ प्रोफेसियोन्नि मुन्ग्अरने जहि बै। दोच्तोर्, <hesitation> एन्गिनीर्, तेअछेर्, प्लम्बर्, अच्तोर् अरिअ जहि पर त्व्, तेलेविसिओन् फरौ, अच्तिन्ग् खलम। <hesitation> दोच्तोर् भुन्ग्अन्ग्ब, अच्तोर्, अच्त्रेस्स् भुन्ग्अन्ग्ब जहि फर। मेदिचल् बोन्ग्स, दोच्तोर् ऐअ, नुर्से ऐअ, सेचुरित्य् गुअर्द् ऐअ, द जिन्ग्मि म्ल, द जहिअ <hesitation> स्तेप् जहिअ नैअ जिन्ग्मि। केन इबि फर्के म्ल नबुन्ग, अर जिन्ग्नि चिविल् सेर्विचे नि अकै पोलिस् ऐअ, जहिक जिन्ग्नि सेर्विचे, जिन्ग्नि <hesitation> अर जेरे लव्येर् ऐअ, जहि फर लव् फर्के नैअ, बिदिन मक्ससे प्रोफेसियोन् ऐअ।